Ai njande nde ma nde won bone, to nde arabiya nden, to nde nasara nden, ai defuu ma de de- de njande de njadai <noise> ba noppi puccu, nde njanguda pat ana nai mbeldum mudum nde njanguda pat njande kam nde njangu da fuu nde yanata mere. <noise> yite jangirde faa majjata mere, amma to a darake a njangi Allah wallete keba no njodirda e duniyaru mada e lahira mada. <noise>